Iho uu nuu tinana tenana ndó tenana kué, tenana nduachi kanan ku kandan ndeyuu nduu iha té junduu, junio chún junio ndandeke iñu njunió ha njunio chiva njunio he lakaji ya'a ian nguu kendeyo tekuu kanda he tin, te tenana kué chinakuia kukande cha'a kuu kandandeyu yuku ka hé, kuu kanda hé nde ndeyu, ndeyu kuan ndeyu kui ndeyu kuan ndeyu tu kué ian.